Raha aminahy manokana alongany anh ilana pasipaoro indrindrandrindra raha ohatra hoe andeha hiala i firenena misy anao anao anh de sy mainsy pasipaoro igny alongany savan'olona anao rehefa tonga am'firenen'olon-kafa anao. _x000D_ Ankeo koa pasipaoro anh afaka atao solonà karapanondro, rehefa sisy karapanondro anao de efa de ma- asehonao foagna pasipaoro igny, rehefa manana pasipaoro anao de ara-dalàna zany ianao dikan'izay.